Pürstil om häste pall'o piinükeisi karvo. Ja ku saq noid müüdä põrmandut vai maad tõmbat, sis tuu võttki hindäga üteh kõik <hesitation> esikiq häste väikeseq osaq.